Opaete amaë jare aipota yuvanga reva, ëreï oajaete re amaeva jaeko perota yuvanga, jare ayuvangaje jaevi kua, oïmevi, kua futbol de salo, jare jeiva gimnacio